Izy kà dimy taon̈o edy amezan̈a izaho hianaran̈a esheky biakà izaho mba ho lasa araiky ten̈a ny farany mahay in̈y. Vôlohan̈y edy e izaho man̈aton̈o kleba ten̈a ny mahay izy io, miaraka man̈ano entrainimon matetiky isan'andra. Avy iô izaho izaho mivànga koà bekà izaho man̈ana misôma an-tran̈o. Avy iô amin'izay hianaran̈a zen̈y ràha jiàby mbola tsy hay mikasiky stratezia nany.